विश्वास कहेवाला चिज यी संसार मे सबसे बरका चिजबा काहेकी विश्वास मे यी संसार चलैता जैसेकी हामी के नाता कुटुम कके विश्वास बा बाप मतारी होगेल फोगेल चाचा पित्या होगेल। औसने काका काकी हो गेल पित्याइन् होगेल। समाज के जाउन नातागोता सब हमके विश्वास के आधार मे हमिंग के सब कहैसी चाहे विश्वास मे आज तक बा कनो भी के करो काम देसी त हामी के विश्वास अगर विश्वास नरही त आज तक हामी के देश विदेश दुनिया दिवाना काम करेसी सब विश्वास मे बा वही से हम विश्वास के बहुतमा मानसि या विश्वासबिना कनोभि काम न होइसकैता काहेकी अब देखु हामी के अगर हामी के कौनो काम करै तारी उक्रामे विश्वास बा तभी हामी के कौनो काम के जिम्मेवारी दे तारी विश्वास नैखेत ओकारा हमिङके थोरिन राखैसी ओही से हमे विश्वास के सबसे बर्का मानसियी संसार मे जोन ऐसन काम सबाटे सब हामी के विश्वास मे बा जैसे कि हामी के जोन जोन विकास हो इता जन हमिङके गल्ती सब होइताते उ सब विश्वास मे अगाडि बरैता चाहे छुट्टी आइता यी सब विश्वास के आधार मे वही से हम कथी कहैसिकी विश्वास नरहे यी संसार मे कुछुना कर सकैता ओही से विश्वास के मानेके चाहिँ या विश्वास गरेकै चाहिँ ।